Ny fomba fampiasàn'ny piso io volombavany iny koa: alany raha iny ahetsiketsikiny, la iny zany ny karazany hoe miaro azo amy vovoky, mba tsy hoazon'ny vovoky i satria piso io koa moa kindraindraiky voan'ny sery avao koa. La volombavany iny zany ny miaro satria raha iny mahity, la iny koa zany anisany hoe manaitaitry azy avao laha misy gny raha tsy- misy loza zany ta- hanafitafiky azy.